ଏଟାଲେରୋ ଖାଦେ ଵେସରେ କିଛୀ କୁଣି ପରେବୋ କି ଏଟାଲେରୋ। ପୀଚା ପାସ୍ତା ଲସାଗନା <hesitation> ଏପନୋଂ ତୀରା। ମିଲ୍ସୋସ ପ୍ରସିଥା <noise> ଏଠେ ଖାଦେ ହା ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଏବନୋଂ। ସ୍ଵସ୍ତଵରୀ ଏକ ଦେକୁରେଶନ ଭଲୋ ଖାଏ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାନା ମିଲେ। କେ ଫେମାନୋଂ କରେ ଭଲୋ ଭଲୋ କିରୀ ସ୍ଵାଧାର ଜା ଭାଈ।